Nigeriape <noise> ñavae tembiureta, <noise> kua jaeko aro goyo jei supevae <noise> kua oyeapo tomate ndie <noise> jare pimienta ndie, <noise> jaeramiño ñavae supe aró fritao kua ipuere yau ururupia ndive jare kaovi ndie, <noise> jokogui ñanoiye <noise> pate kua oyeapo avati otinivae ndie <noise> jaeramiñovi aró ndie, <noise> jaeramiñovi ñanoi tuvo masara, kua oyeapo avati ndie, <noise> jaeramiño iru ñanoi tuosu pasta kua <noise> yayapo arroz nese ndie